O-eno kimya ni shumotu kotata ni weno kimya ni ayo kpiye ko omoma ko owuso ni nyya ge yagye danu ni byo eno ko christmas na agye nyee ni eno ni oweno ne neshi kuma oweno ni shumotu ni domin oweno ni aba yo aba aba geyagye do owuso ifu kotunehe ni amo owa gekwu ikweyi ko ozalabi kaha ni naha gye ni, aha ki weno ni nyya ma kamo obyun kusa kpo owuso kwo byun gole ko owuso yun ya shotunehe kotata. so weno, infact eno kominyo kwo eno kimya iri ko olamoni oweno ni nyya tigiga kpanu ni lo, kuma nzo kpo oshu-oshu byeno ni ngyolo bose kwo wole hin ko gese. Bun kpo ozani yo ole hin ni nyya re yagwa ni nki gese ebe nye nyya moza ko rore nyya minyi ko gwogwa ase ba kamo a-eshi yoma sobo kpa aweno ni. To eno lemani ami ma kamo eno nyakwu ni nma mo oshumotu otata koni ominyo yanu kotata ni pini weno ni ayo kpo omoma ko owuso ni nyya geyagye danu ni oma pini weno ni nyyo ogwu meno ko o christmas mani oweno neneshi la kuma ozani yun ya yimu kino ni ni domin owozani weno ko geya gye do owuso. Aha kuma ba geyagye danu kpo otunehe okuma kiya byaha wa kpo owuso kotata, so out kaha ni ya shehe iri kaweno ni nmo kamo owe eno oyoye gyogye kpe eno ni ifu kotu hin kelo.